Isoko mai no ma who evao̱ isoko ma otie̱rono e̱e̱ egu ma who egu ma like egu ma gwolo egu egu re̱ were omia where ogu who te bi ti rie who re ma the who re te ti du rie who je du rie no who ve zirie ro the who ve te ti who ze ore avive who je du rie who je lo̱ rie̱ no kpobi whe̱ ve ma reho ete̱ a ni yo̱ egu yena who te le egu yena ne ewna ezeza te le egu yena ne ewma ezeza te ewha ezeza ere jo̱ who omai zizi oho̱ o gbe kaki kpeowhe ho so oware ye na igeri ma who igeri no ma re je gho igeri na ekpavona ma re gbe ma te gbo no ma kake rie no re ti ye no mo re je gbe ma ve je lo o̱ re je̱ zizi avao omai re ma te je who ole no ma re the gbe ube re ma who ma who ere different different e re ke owho omamo oware evae omai who bi ru ie